﻿Endimi ezitukira kugamba ni endimi ina, orutooro, orukoonjo, orunyankore hamu n'orujungu. Kwihaho nitukira kugamba orutooro habwokugamba baaba atukurize ni mutooro, nikwe nyowe nabagenzi bange omuka nitukira kugamba orutooro habwokuba nirwe tumanyiriire, orukoonjo nitukira kurugamba habwokugamba maama nirwe yakuriiremu kandi nirwe arikukira kumanya, nikwe orunyankore mukaaka niwe arikukira kurugambaa, nabwe obundi niturugamba <hesitation> kugamba nawe turahuke kubaza nawe